Xiinintu tia'a, uvii nuju kuu tia'a ya sukuantu yioo yaa, tia'a ya'a kuiixi, xii tia'a ya'a kuaa tiaka kuitia kura sukuantu ra, ya tiee ta xaa kunintu koo kama chiñu ra, ntikoo tuntuura licuadora ara yaa tiee tia'a ya'a kuijika kura tavintu xia'a kaa xii loo, ta kuniyu tinana sojoo tuku, aun tinana kua'a, su tinana sojoo kuu mirii xixintu ra yaa tika tavi tukunturi kara ta xaa vaari, vaa tu ya'a ra tuu kujunturi inii koo tia'a ika chikantu loo ixii ya'axa xiiri na kana <noise> iyaa kuakua tuku mi tiiaria, tia'a kuijima ta xa'a kuaa kutukua yaka sakuachi tukuntua tavantuu ntikia a tantii ikara ta kuni tukuntu tinana sojo xiara. tavii tukunturi a tantii tavinturi kara, ya sara ya kujun tukunturi xinaa yia'a ya kua'a kua kujuuntu ra xaa kua kuju tukuntu tinanara ika xaa ku'ú loo tuku ixii xiia kachi ta na kujuunturi xii xia- xia <hesitation> ixii ya, ixii ntu'u ra iyaa chiñaria yaka chikantu loo ixii ya'axa, uvi nuu ixii kua kachiñuntu xii mi tia'a kaa kua'ara.